Wor United Kingdom inn kun, wor kun dib ede sagale innin nyaat sagale akii fonifa nyaati. Amminen sagale orrua ak shabalakkea, workia, manavua, won tan kulli hin nyaati. Midani, birida kana, amminen tambia, bofloa, mkatea, hanjera won tan udul ishia dudu hin nyaati amminen worrin sagale ishin nyaatinen, sagale ak majabo orrua kan fa dib ete sagale akanatan nyaati, amminen sagale ishin nyaati ak greens, sukumawikiafa, mchichafa, won akanatan nyaati.